ඔව්. කුකුලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ අයිතිකරුවන්ව හඳුන ගන්න කියලා මං හිතනවා. මොකද ඔවුන්ට කෑම එහෙම ගිහින් දෙන්න යද්දී කුකුලෝ ගොඩක් විට තමන්ගේ අයිතිකරුවා ළඟට එනවා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ <hesitation> තමන්ගේ අයිතිකරුවට සෙනෙහස පෙන්වනවා කියල මං හිතනවා.